मसाला, मसाला तो पूरी दुनिया में घणा रहेज, पर भारतन का मसाला तो घणाज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हज। जो अंग्रेज लोग भारत में आया था। वो भारतन का मसाला के कारणे तो आया था। पूरी दुनिया में भारत का मसाला के कारणे पूरी दुनिया में काई नहीं नहीं मिलेज। जसों कि भारत की काली मिर्ची, काली मिर्ची असों मसालो थो, जिक देका कारण जित्ते भी अंग्रेज था, वो सबसे प्रचलीची तो काली मिर्ची थी उनका में। काली मिर्ची जो अपनी इदर साऊथ में हुआ हजच, अरु कही छे लाल मिर्ची को पाउडर, अरु अपनी हल्दी रहेच और गना गना प्रकार का मसाला भी रहेच भाई। एतरो मसाला का भाराम में को एतरो तो नहीं पतो, पर एतरो यहरू पतो छे कि भारात ने मसाला गना प्रकार का बनेच न पूरी दुनिया में भारात का मसाला गना प्रसिद्धे छे। जसकी एमडीएच कमपणी, एवरेस्ट कमपणी न घणी कमपणिया छे जो मसाला बनावेच न पूरी दुनिया में बाताएच न पूरी दुनिया में एकसपोर्ट करेज उनको।